डिश वॉशर एक मशीन है जो कि बिजली ते चलतये, और जाको काम हमरे बरतन ने साफ करवेको होन्तयो। जाऊ में हम पहल लाइट ते बिजली दइंतय जाए, फिर जबमे प्रोग्राम सेट करतयेइन। फिर जमे हम डिटर्जेंट गरतयेइन, और फिर जमे हम अपने बरतन धर देन्तयेइन और बाके बाद जी चल जंन्तयो और हमरे बरतन ने साफ कर देतीं।